اه اكيد الحياة بتبقا اصعب ومعقدة اكتر كل ما الواحد بيكبر لان هو بيبقى عليه مسؤوليات اكتر عنده أولويات غير الأولويات اللي كانت عنده قبل كده ف بتبقى الحياة صعبة اكتر وبيحاول أن هو يبذل مجهود اكتر علشان يحقق اللي هو عايزه ويحققه لأسرته وأولاده